شهر رمضان هو شهري المفضل، أحب هالشهر لأنه مليان بالروحانية والعبادة، في رمضان نركز على الصلاة والقراءة وقراءة القرآن ، وكمان نتواصل مع العائلة والأصدقاء في الإفطار والسحور، الأجواء تكون جميلة والناس تتساعد وتكون أكثر كمان أحب الأكلات الخاصة برمضان مثل التمر والشوربة والحلويات.